<noise> ngati ge ngom pake so wati hutu la hutu loa, coma ngom so pake magunting hutu la hutu gena dahe tora ngom na dofolo ma rehe ifa. <noise>